ورفعت الزجاجة من البحر وشافت ان داخلها رسالة. فتحت هاذي الرسالة والرسالة تقول ليها "أني إنتين يوم كنتين صغيرة، حبيت أشكرش إنش امم واجد تحافظين على ذاكرتي وإنشاالله نحفظها للأجيال القادمة".